أفضل أن تكون عندي القدرة على التحكم في الحيوانات. لأن بهذا الشكل، أقدر أساعد في حماية الحيوانات البرية، وأستخدمها في مهام مفيدة مثل الإنقاذ أو العلاج. التحكم في الحيوانات بيساعدني على بناء علاقة أقوى مع الطبيعة والحفاظ على التوازن البيئي.